No kõgõ parõmb viis, kuis teedäq, et uu, kuis sa elät, om maailmalõ periselt hää, just söögi mõttõh, omgi tuu, ku sa süüt kohalikku süüki ja säänest süüki, miä ei olõq eläjidele halv.